Kà raha fomba fandrahoagna haigny zao oh mampagne zah amin’ôlogno hafa re zagny eh, <hesitation> ôhatra mahandro mofo regny zare, to nde amy la four zaigny fô. mboàtra gateau to ndefa mampiasa igny zaigny fô, malaky be zare mahandro azy. Tsy mitôvy amy fandraoànagne azy zagny, de miavaka be. De sady tiàko mahita zare mahandro-tiàko mitsiny e, tiàko izy.